هو، دا خوب لا هم راسره ژوندی دی. زه هره ورځ لږ څه لیکم، حتی که یوه جمله وي. موضوع مې د انساني احساساتو پر محور ده. زه غواړم داسې څه ولیکم چې خلکو ته الهام ورکړي. پېل سخت و، خو اوس مې عادت سوی دی. زه فکر کوم هر انسان یو داستان لري. زما لیکنه به د زړه خبرې وي، نه صرف خیال